<hesitation> Fomba fandrahoana akoho nndreka, raha ohatra ka endasina izy a de tetehina tetehina zegny tetika tinao anaovana ananjy a de vorahina amina tongolo gasy sy sakarivo a atao sira atao siramamy bitika atao sauce huitre a de afaneny menaka de endasina de raha ohatra ndreky izy atao ro mazava de tetehinao izy a de tonga de arotsaka anaty vilany de ataonao sira ataonao sakarivo a de ataonao ragno a de atenginanao ambony afo raha ohatra ndreky mo izy atao sauce a de tetehinao a de atenginanao ambony afo a de tonga de ataonao tomaty sy ny tongolo sy tariny.